Bueno caneng camanba sanapiüng nde lades ede deuj loquie ajlüliw ninguiün wiür ningiün paloma ninguiün este tanüc ningiün meáwan es te uj loquie ajlüliw por eso timeícal mejiür anoc loro anoc loro piquech mopiüng apopiüng y papiüng atmod apiüng nipilan poreso es teagey enoc modo meáwan andom miquiech anoc uj ypataj crer imbey y pangüch loquie ipiüng y nganüy este entre niwecüs atsujchayü awiniw ajlüiquiw alegre tajcüw es te cantar entre uj maquiejbalonoc ujva timenoc choptíün mejiür tiül anoc jaula meáwan alas cuatro de lamanean apmapotsoech arang rid apawin apowinde apowine apowindeujque ajlüc alegre pores entre uj maquiejbalanoc uj ajlüces te. Ajluk a este alegre, ajlek ia potchiw entre uma kiej bu, pero por eso meawan anok clas de ujg gueti mipijier tield alnok jaula, iyuwa pa ta cantar, ajpaj lak alegre piwueld tishun umbets, <hesitation> pa- pajlak contento animal kej makiej ajlik, ajgue anoy este anok mandato ayac dios bugue monte ugue, pero entre uma kiej buje ajlok comunicado, hasta ajlek comprendido pues, ngume sold ujgue porque uj ujgan unguey timipikesh ajpompian, timianiem mi mas anies mi mas mas anke sey mas majnapata majlock akey ajlanok tipo de ujg chuj, asok este leam sak keaj, leam sak keaj ujgue najpata ando mawin iñiej atanuk, pertemiti ik piler dejado, pertimiti ik pilock este alerta ngomi como quiera. Pandiem ma tujdikujga ni ki wierran pi sambap tiet miqwal ndujban ezte papotz mapajaqiap pandie mu ma tujchiu i mal pandiem meau wanarangu ujga por ez gumi porque uj ujan shou ni ton gua ti minier pende patujchivek na patuwba a toqei ajlak sobre de laza de de ujpa meawbana uj de ajlaliu boi perolan entre e uji uj ajlak este ajlaqiu comprendido bai.